ଜୀଫ କେମିଟୀ କାମୋ କରେଂ। ଉତ୍ତର, ଜୀଫ ରେ ଦୁଈ ତୀ ଧାରୀ ରେ ଛୋଟା-ଛୋଟା ଧାତୂ କୀଂବା ପ୍ଲାସ୍ଟିକ ଦାନ୍ତ ଥାଈ। ତୁମେଂ ଜୀଫ କୋ <hesitation> ଉପରା କୋ ତାରୀ ରେ ଦାନ୍ତ ଗୁରୀ କା <hesitation> ପଜଲ ଭାଵେ ମିଲୀ ଜାଈ। ତୁମେଂ ତଲକୋ ତାରୀ ରେ ଦାନ୍ତ ଗୁରୀ କା ପକ୍ଖରୋ ଅଲଗା ହୁଈ ଜାଈ।